حفظ القصائد عن ظهر قلب مهم, وله فوائد عدة, منها تنمية الذاكرة, تقدير الأدب, وتنمية التعبير الفني, أما عيوبه, قد يكون مملاً لبعض الأطفال, ثانياً, قد يفضل الفهم على الحفظ, ويعتبر البعض التركيز على الفهم والتفسير أكثر أهمية, وبشكل عام يعتبر حفظ القصايد, أداة مفيدة في تطوير المهارات المتعددة, ولكن يجب أن يقترن بفهم المحتوى